ampoligny fitaovagna manaboaka hazavagna izy io vera misy taditadigny mirehitra anatigny akao, fômba fihasagny izy atsôfitra amin'ny <hesitation> doiy igny ka fa alefagnao amin'zey interiptera, mirehitra izy manabôaka hazavagna